Tekoña té enanikoña chionka, ujun ndayuña ina nakunu nivee uduntañie ichí, ian yatu'u uun ujun ion kada ion ndije ñue ñuu nokuta.